Tuulõturbiiniq ummaq tuu jaos, et tuutaq tuulõ puhkmisõst meile eelektrit. Ja näq ummaq väega hääq tuu poolõst, et eelektri tuutmisõ aol ei pruugitaq määnestki tuurainõt.